A kara bela le ro roro lli parda paraxi nadika la mewa la bianla la neto kax la kerela be nebeo galala abero roro okuna tolo chin kara be ro ro xinadika chawo chaw de la ke dela la tortuga la tortuga la tomola nqdika la tubego netunona.